ഇഥേ ഏന്നവി സുന്ത ഹോതേല് ഇതിസുന്ദനന്ദ യാന। മതഗലേഗല പ്രഥിയോബരേഗല ഏദ്ദേ രുഛികര। വൈന പോസ്തിഗന് ഇപുനന്ഛന് അഹരനു കോര്പുന ഉദ്ദേസേ। ഏന്നവിപുന്ദു ഏന്ന മേനുത്തു ഹേഛു ജനപ്രിവ ഐന। സമ്പ്രദയിക ആരുഗേകര ഥിന്ദി ലേനുവന്ത യാന। സിഏര്പവയികു ഏന്ന മേനുത്തു ബ്രേഅക്ഫസ്ത് പന്ദ യാനൈകു। ബേന്നേ ദോസേ, അവൈനക, ഇദ്ലി, ഛുത്നേയ്, മസര ദോസേ। തുപ്പ ദോസേ അന്ഛനേ ഏദ്ദേ ഇതേമു പന്ദ യാന ഇകു। സിഏര്പവയു, കേസരി ബതു, അക്കി രോതി, മുദ്ദേ, കോരിത। സാരു അന്ഛനേ ഏദ്ദേ ഇതേമു പന്ദ യാന ഇകു സിഏര്പവയു। അന്ഛനേ ഉതതയി ഇതേമു പന്ദന്ദ അന്നസമ്ബരു മുദ്ദേ। ഛപതി, പലവു, ഛികനു, മതന, ബിര്യനി, അന്ഛനേ। ഏന്നവന്ത സിഏര്പവയു ഓതു ഏന്കല ഏന്ന ദേശത। ഥിന്ദി ഥിനിസുന്ദു ഓവു ഫമോഉസുന്ദു ഓവു ഏദ്ദേ ഏന്നവന്ത। സിഏര്പവയു, ഓവു ഏദ്ദേ രേസ്തൌരന്തു നിയാനു മാനുപയു।